संगीत कही प्रकार के अ जो हमें आम तौर र एच ध्वनि अ संगीत के बहुती शैली अ जो थेथोके हिसाब से एठोक बाटे रखो जैसे शास्त्रीय संगीत उप शास्त्रीय संगीत लोक संगीत ये सारे हमारे भारतीय संगीत अ।